﻿अगर अपन शुक्रवार का बारा में सोचा तो है नि अपण पावा। <noise> की जद अपण कोई भी सप्ताह है सोमवार से शुरू क रा तो अप अप ण देखा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। शुक्रवार जो है नी सप्ताह को पांचवा दन रेवे। तो पांचवाँ दिन रेवे तो अपन मन में लागे की यार बस अब तो पूरो सप्ताह खत्म होबा हालो ही है । मतलब कि रविवार की छुट्टी आबा वाली ही है। अपन अनांग उनांग चालागा, घुमागा। बस अब तो कम से कम से कम सात दन में से एक बार तो छुट्टी मेलेगी।